एका फुइचाई हुई सायक्लिन चलोव्चयत येता मुन कोलपाक बेल दिल्लो अस्तं जो आवाज कर्ता। आणि लोकांक गमतं कोण येता मुन, जेंव्हा आमी बेलाचो व्होयर करता। तो एका एकांकडे लोखनं घेस्तं आणि आवाज जातं।